Raha asaina misafidy aho hoe aleoko ve saka sa alika dia <hesitation> aleoko saka, satria hitako mahafatifaty kokoa. Sady <hesitation> niara-lehibe tamin’ny saka aho.